Wukabya wukatsumba engoko, wukathatsuka erihambayu, iwabohayu, neryo iwahira amaghetse w'okwa liko inabera, wukabya wuthi waa utha kw'amaghetse, wukathatsuka erikerayu, iwiha kw'omutwe, neryo iwatheka y'omwa nyungu iwutha kw'amaghetse awahuhire awabiribera nuku ebyeya byangalhoberera, neryo wukabya wabiryutha kw'amaghetse iwiha kw'ebyeya, bikabya by'abirihwaku iwa iwatheka e, iwabebulira y'oko muliro, neryo iwasarangayu mw'ebipindi bipindi erilugiri erilhusirirya okwa mundu owak'eryayu. Wukabya wabirisarangayu iwahira enyungu y'oko liko, iwutha kwa iwatheka kwa maghutha, akabya abirihya amaghutha, iwathekawu ebipindi bipindi eby'engoko, wukabya wabiribihiramu, iwasaranga ebitunguru n'ebinyanya, wukabya wabirika wabirikalhangayu kake, iwatheka mw'ebitunguru bikabya ibyabirihya, iwatheka mw'ebinyanya, neryo iwalindayu iyabere iyahya.